Ishicho chomchocheta masaa kumi na mbili kuanzia saa kumbili vo, kwa hio mpaka nalala ni saaa isatu saa inya sana sana ni kama saa nne kulala saa nne hio silali dak ni saa hiohio kutematye shafungile tiri masha nusu saa na machoka mesha ngalala masaa ilingi nga tanda huka, shangilole wastani waku wawelala sha masa heshka shaaa na utaanu tabana